Ny fomba fanaovana sauce vinaigre amin'ny salady ndraika raha ny fanamboarako nenahy dia voasako ny tongolo gros oignon dia avy eo tetehako boribory majinijinika tsara. Dia ataoko anatina vilia baolina bitabitaka izay madio tsara dia ataoko ao iny arotsakako ao iny dia asiako vinaigre. Dia avy eo asiako menaka bitaka dia ampiako siramamy bitaka hanafangaroana anazy dia afangarongaroko bitaka dia avy eo rakofako amina rakony. Dia efa andrasako eo amin'ny adiadiny eo amina minitra vitsivitsy izy izay vao ahilagnako amin'ny salady izay anamboarako anazy. Dia izay ny fomba fanamboarako.